حيوان المفضل عندي هو القط احبه لانه يعتبر من الاصدقاء المخلصين ويمتلك حساسية شم ولطف وغريب ولطيف وحنون <hesitation> احبه وحب ولاءه احبوا انه قريب ونظيف ولطيف وصغير.